<hesitation> Sanghati khat, <hesitation> huel tehen, <hesitation> lam moi tak tak le, <hesitation> har sa tak tak hi an lo sa chida. <hesitation> Abikin huel tezi ngapo hean, hampek huel an ti tehen, an uor le sua, ani. <hesitation> <hesitation> Hei an lasak tehi, atlangpuin menitsom ni atangadarkar khat tien itlangpuiak, <hesitation> ama erotsu atang hean, <hesitation> niling tepon an sa chinbok, ani. <hesitation> Hei an asatu tehi, atlangpuin <hesitation> huel pa tehen itlangpuiak, <hesitation> an sak tsanahip <hesitation> anu te, <hesitation> hip nana sa hean itlangpuchin, bokani ani. <hesitation> Tsu me pielama, <hesitation> hemi an lasak hean, an mani le mani, in biak nante emo, <hesitation> kal gong in sil nante, hean an lo mang chin, ani. <hesitation>